اعمال الصيانة بحبها شديد و بكون مبسوط لمن اصلح لي حاجة ، حتى لو حاجة بسيطة أو سغيرة أو حتى ما مهمة لكن لما الصلحها بكون مبسوط